أحد الأوقات التي كنت بها محظوظ للغاية هو ربما مرة في المطار كنت أنتظر إنطلاق الطائرة و بعد الدخول في القاعة و قمنا ب قبل الإنطلاق بقليل تفكرت أنني نسيت شيئا مهما في المطار و لكن الوقت قد فاتني فقلت دعوت أن لا تقلع الطائرة و بالفعل كان هناك مشكل في الطائرة و لم يتم إقلاعها و بعد عودتنا إلى المطار أخذت تلك الأشياء التي تركتها داخل قاعة المطار التي وجدتها عند أعوان الأمن.